Соли дуҳазору бист барои бисёриҳо бо пандемияи ковид нуздаҳ алоқаманд аст. Дар тамоми ҷаҳон маҳдудиятҳо ҷорӣ шуданд ва одамон дар хона монданд. Мактабҳо ва муассисаҳо баста шуданд, ва усули зиндагӣ тағйир ёфт. Масофа ва ниқобҳоро рамзи рӯзгор шуданд. Барои бисёриҳо ин сол душвор, вале пурибрат буд.